Deh :eh :korn-a 'toh eh-: dhu ybeh-dih-eh a nyi :a bo jeh deh, nyor or 'be no-a deh :yee' zela-or :gwluhuh :eh :mor 'on 'be deh :on no-a eh se 'on 'ton :korn 'o, :mor a ne 'o dha a 'jeh eh ya 'de mo-' nyieh, eh ya 'de gu, :eh-: 'an zela 'an-a 'nynuu :gwluhuh', eh-: 'an zela 'an 'de-di :bio' gwluhuh', a 'nyi :a kpa :dha :due', :mor :chean'i po 'dlu+ :dha :due :yee' eh wa deh kui', :mor a ybeh-dih deh <hesitation> deh 'o deh a 'bhorn a 'ye-a no a mu-eh no, :mor eh 'dhu a :ybeh-dih deh 'o deh a 'beh-dih-a no-a a mu-eh no, jorwor: :mor a se :ybeh-dih :mor an 'bhorn on 'ye :on 'dei' 'dba an mu or :chen 'do :on ybei on 'ye 'de yi on 'hye-or 'dba, a se :ybeh :dhih 'o, :yee' eh :korn dhih 'an zela 'an 'de-di-a 'dekorn :an-'a 'nynuu: :gwluhuh', :ybeh-dih-eh: :yee' jeh-a se 'yi-dih :nmor 'o, deh 'an za-a' eh-: 'o.